Fshesa me korrent funksionon duke krijuar një vakum brënda tubit. Ky vakum thith pluhurin dhe papastërtitë nga dyshemeja, duke i mbledhur ato në një qese ose filtër që mund ta zbrazësh më vonë. Është shumë e dobishme për të mbajtur shtëpinë të pastër pa qenë nevoja të fshish.